Germaninin sagale ishini fan jirthu thaa lila bekhenu brath wast yedheni carry wast yedheni ee stell yedheni sobrah ten yedheni ruller dhen yedheni sparks yedheni west wast ishin suun thaa akaa kinyejiathi sparzoliniii paster aminen ammo wonn kholathi wol kasjirthu rauller dhenin fonn